<hesitation> wǝ kɨ la cɩɩ la lɛ e le ri a la lɛ wǝǝ o mɨ ko a ka kpɛɛ. enirɛ mɨ ŋ o lo. ko atɛkǝ a la faŋ e le yee acʊmaa a la faŋ wǝ́ wǝwǝelɛŋrǝ lǝ fǝrɨ lǝ̈ wǝǝ. a ka kpɛɛ eniŋrie yɨŋ fɨ lǝ̈ fayɩ mɨ enirɛ wǝǝ rɛɛ mɨ a laa kpɛɛ mɨ cɔkɔŋrǝ wǝǝ eniŋrie yǝ́ǝ fɨ lǝ̈, wǝ́ a la kpɛɛ mɨ jɔkɔŋrǝ eni ŋ rie yɨ ŋ tɨ yɨ fɨ lǝ. <laughs>